Emi salmina, Innde-am goɗɗo wane kaza, mi yiɗi pilkol ma. Toe bo sooduɗaangol? An kam a goɗɗo kumputuɗo nde hirde na?